<noise> ok, pa'eh <noise> a animal eo to nat ho sih a, ep ino sih bi a natnat akah sih, e keh. I bi a kori, bi a kori, ke, kear pa vasus yiah, i a nat akah sih. Bea seka vasus aviah yiah, kear pa sue, kapa sue ke yia, sue ke yia sah, i a ponih pasi nung sih. Be seke koar pet kenom e keh, sue kenom yia yio ege, vaniu ko, vaniu. Bi yio non veh a tavon rer ke pa vaniu i pasi, i pasi baiton sih. I hikta pino anon sih ama meh papan enamor. Pe, i pet be seke vasus yia, be seke vasus yia a no pa vahip. A vahip gu ge pa pepeah mani, i pasi- ipasi- ipasi nung en pi. Be sue ke yia sah, sue ka yiah sah, a gon asah, veh, ve koman be e a ti be vasus- vasus aviah e ekoh. Ma meh tom sih, a tavon ahik bi i vasus eviah o koh ve suk o, o koh ahi- ahik bi baiton sue. Be e koman akah seke vasus e keh nung aviah enom e keh. I pasi baiton oah re keh to pino nom sih a ti